Arakae ndaye oiko mopeti kunumi tairusuvae jaema ovae jokuae <hesitation> tembiporu rai oeka mopeti mbota jaema jae opoko oeka jokuae mbotaomombeu oi supeva koti jaema ovae jokope jeta mbae mbae mbaeyekou arakae yandeipireta oñoti oeyavae